E be l'ai avü la prumusiun, ma sai nen, magari për certi për certi persunagi al e nen 'na coza 'na coza bela, për mi logicament al e ün vantagi ün vantagi për ël travai, s'al dame la prumusium al e perché sun meritamla, magari cuaidün a sarà nen cuntent, ma mi co m'ën frega